ପାକିସ୍ତାନ ର ଶାଂସ୍କୁରୂତି ଵିଶଯର ଯେ ଇଚୀ କହୀ ପାରିଵେ କୀ। ଉତ୍ତା ପାକିସ୍ତାନ ର ଶାଂସ୍କୁରୂତି ବହୁଵେ ଚିତ୍ରମଯ ଏଖିର ଖାଦ୍ଯା, ସଂଗୀତା, ନୂତ୍ଯା ଓ ବୋଚ୍ଚା କରେ ଯେ ହୀ ଵିଭିନତା ବତିଫଲିତା ହୁଈ। <noise>